Tana kave toh tsitsakona tana kave peo pah taba to tena pah geno. Poka vasosovan menora poh tova poh torara vei avasikiro, vasikiro to tsitakona enu pah noto a kain ar vati tso an noto ene na kokja gu akain ar vati an nara popoka tsi enor pah tabuavi. Ovia ataba tsa nugu sata ne pa matarara. Tso vasana arara. Hubam taim tsara tetenora en komana vanu. Opoere pio to tsektseako na inu pio en tsin tena enu, sovo oyia to tsetse kona ar buanavi. To ena kato ar no inakoto tso tsiako kah kato arno ena an.